Laha raha ny eritreritroko zao hoe ka hoe nahazo volan'ny loteria aho, la tonga de mivily tragno aho, mivily tômôbily.